पहिले न हमर घर के पछाडि एउटा अनटी रहलै की आ ओकर बेटा वा न रोज साझी पहर आ सबरे छत मे आके गितार बजैतियौ की । त हम कही कैसे गितार वा बजाइसै कैसे गितार वा बजाइसै त एक दिन हमे कथी कहली दाजुगे देन हमरा गितार वा हमहु बजबौ। त हमे बजैलीन त ना आइत रहल आ हमर हात वो कट गेल की । त कथी कहइता दाजु अइसे ना बजाइसै की जे है तारवा केन गने गने अथी करबेन मारबे न अथीसे एउटा कथी न रहैसै तनी चुका अथी डेउवा लाखा रहतौ। त उहे बाला से कीदो अइसे हिलैएबेन त बजे लगतौ त औसनके हम कैली न । त बजे लागलै माने उ दाजु न रोज साझी पहर आ सबेरे न पागल लाखा छतमे चहर जैतिऔ आ गित गैतिऔ आ गितार वा बजैतीऔ। गितार वा सुनेके निम्न लगतिऔ माने न एतना न सफा ओकर आवाज साउड रहलौ बेसुरा की एउटो न निम्न लगतिऔ गित वा । त हम कही दाजु गे तु गित ना गैहे खाली गितार वा बजैहे की। तोहरा गितार वा सुनेके बारा निम्न लगैसौ। हामरो न ओकर गितार वा देखते देखते बारा न मन करे बजायके गितार बारा मन करे। त हमे न रोज दिना कही ओकरा दाजु गे देन हमरो गितार वा हमहु बजबौ त कहे हले न त बैया बजा न त । हमहु रोज दिना खुब बजाइ त रहली खुब बजाइ त रहली। त एक दिना दाजु कथी कहैत हौ बैया गे देख न गितार वा केन तारवा टुट गेलौ। त हम कहली केसे टुट गेलौ दाजु त किदो हमे बजाइत रहलीऔ न त कसैन करते करते न तायवा टुट गेलौ। तहिया सेन फेनु न गितार वा उ दाजु न ना बजाइत हौ की ना हमही उ दिनका बा से बजैली।